<hesitation> Dite a tena tiàko satria kafe io a karaha hoe karazagna drogue zany e de raha vao ohatra anao sy mahazo ananjy draika andro a de lasa lasa karaha hoe miarana foagna zany enao de sy tiàko zany kafe fa ninahy dite.